<noise> Mii burii yikki gerogal <noise> saboda hangal gerogal tohunde ummakee, hunde sedɗa to balle, too hangal gal ngidda nyakkuki adonnana suno kusel maa ɗum dabba dedeiyajum, anangain kirsaa nyakka, to sorai awadai bukata sheɗe ɗen maa toɗe ɗedeima awawai nanga sora. Too todum dabba maudum boo ayi'ai bukata mada ɗum ɗum sedɗa awawata nanga sora ɗum bo awodi ɗum. Amma ayii towadi gerogal ngal dedaiyawal awawai nanga sora biyoda bukata maɗa, ayii ngal nafiima, du'um bo nda.